Tëtä Singapur jei va pe jae ko jeta yae tembiu reta jae ko ñanemiari yae chiken lise jare el latza jare <hesitation> jae kua jembiu reta <hesitation> jokogui oime jei tembiu callejera jei supe reta va jae ko mopeti guɨnoi gëë gätu yae daye mbaetɨ etei iru va reta <hesitation> omboyovake jae jokua jae reta jembiu.